أول حاجة بنحط المعجون في الفرشة وبعدين بنبدا نغسل سنوني كويس من شمال ويمين وفوق وتحت بعدين بطريقة دائرية وطريقة صحية هادي، بعدين بنولي نفضل نغسل فيه وبعدين برضه ما ننساش نغسل لساني وبعدين بنغسله بالمية وخلاص.